Je balliya goneya ndegeyimu, bal adi awo muhim koyinaro walcu kurowo, ku dina ahirzaman adi awo ballo daa kiri wo daa riyende, ballo kiri wo riyendean, bal daa jewuro nizamnga jewuro dunaa, nizamnga jewuro dunaa ndeye nangando wullei? Nizamnga jewuro dunaa di Ku kuraro yike, wolliro yike, yowo kowuro yike, koaro yike, ngaason wayi awo adi bal adi ku jewuro ceyi, ndaraan lenimiaso, yowo fadanum do yike, yowo liye piblik wulja na yossu na koyina yike, adi ngaaso leyeiya, yowo nanco balla daa larcen, bal kartiyero yike, kartiye daanso yalla wune, yalla hal bikeyenna wune, bikeyeiya daa corom be yam wura dowuyiya nanje larcen. Abaásoyi, <hesitation> abaáso, yaáso, kuraso, woliso, ngaason wayi, balla daa cofu codu yallaro codu bikeyei, yalla cofu codu bikeyei, bal nizamnga jewuro graf, fut bal mizan exzampul. Eropia ndeyi, nda eropia nda gone, eropa adi ku bal daayi jewuro ahirzamando waljina nonunu, bal taa kitrawu daa koyina ye na koyina ye, kitrawu na koyina daa curom be, bal daa nizam mayi. Bowo wote, bal nizamngu kuna awo yammayi carayinanuwa bikenimia di, ti kasa yerne yerne yerne yerne, gedegede kadaa. Tamia ngaaso wayi cirfati. Yowo kasaá gedegede yerne kadaa tammina cirfatina di, kom laa sikeriro yike, yowo aa laa šulonguroro yike. Yowo klacar laaso, kam laaso ngason wayi, bal adi kammi bikeyin geyiwa cirfatinga duna wo. Duna wo adi wote, mizamnga jewuro na koyina ye, kamma ngaasoyi cirayina, cirayina daa curom be nizamnga nangando kamma ngaayo cirayina. Bal daa bikenimiro walja, awo kisken, bal daa ku yam ku, ku kam ngalliwu gullimia ngaaso bal bikeyi ngalliwucuno, <noise> yam wura wura kunaa eropia di laare, eropia yam kunaa bal daa carayina daa curom be, yowo wote tendi daa carayina daa curom be, nizam cottuwu awo daa kiske aa duso boworo jedi kada, jedi kada wote ni daa nadin daan bikenimiaso kunaa santenumma daasoroye jewu, santenummaro jewuro ngla di, santenumma di jewuro ngla di, kasaá yerne yerne kuna tiyin ngulliyinna geyi ngaso cirfati, cirfatia daa curom be ni daa yuwumu <hesitation> fadan nanimea santenumma daa normal, tumu bikenimi dowo yimi geyiwa, santenumma daa hayiyi kiciro dami, kiciro damia daa corom be, gedeyi kam daa ni bikenimia daa, yam <hesitation> kura n woli n ngasoyi carayina, ca minde geyiwa adin ngowu geyiwa, abakakandeasoyi bal daa haram guljei do, bal daa ku, ku yuwu bal daa aa cittina boworo walkuno, aa cittina baa curom be, jewuro ngla ye, kunaa wote kamma ngaso bal daa cirayina walcuno, akedi kla fuwuro yiye kudei kideye adi geyia. <hesitation> Yowo yeyi kuna wote wuyi kuna halni kraka di, wu ti lakin. Bal adi kuna, ayiro kuna ku daa bal daa ngaayo kuna bike kadaa, furfur kadaaro bal daa ngla wo, bal ngla wo bikenimi geyia kap kan kapanim be bowo, yowo numma daa santenumma daaro ye kici, aa curon aa difi difi daa gedegede kadaa ndawunji, kuna ma tumu na laan forowu laan leyena tide merise laa yaso, yowo tumu balnum bikenimi, balnum bikenimia di jowuro, balla daan ku kamma ngaayo santenga daa normal tunu geyiwa, aa gede daa ti daayi espor daayi esporiyi kurangu, esporiyi kuranga di, espor kuna ma yam jedin wuljea ndeye di dimi, ma kuna ma cunum tineturo walji bo, cunum balnum laa gonum aa laa bikeniminga, ti adi bal bikeyi kida wuljeinuwa ma kuna ni kam kura do, cunumu tinenimi geyiwa dunjei bo yamma dayi, ayi nangando, kam kura di tineyi kida, ahaan, kam kura di laren ndu ma daangu tineyi kida wuljeia. Balnum bikenimiwa ngaayo, kam kura di ngla koyinana, bal bikeyi kida ahaaa oke adi jowuro ngla, ahaaa adi geyi santenga normallo jidi njei, santenga normallo jidi wuljei daa, tiyi komboyi kam- be adi geyi. Lakin, awo bolla di mananga daa mananimiwa ngufu kosu do, yeyi wote andi kuna woli wollo awa ngaaso woli wollo idenga woli wollo <noise> awa daa kada ekedi rowunu wultu daa jidi daaye bo. Salamalekum, yeyi wote kuna ande kuna fanguna daan dayina ye, kuna lakin fuwuro wayi gede adi daaro wayi mananei. Kuna bal daa guljaso Awo muhim karingun rimia di adi ti, gedegede kadaa tena di, bal kuna tumu bikenimi wullimia tumu bikenimia walji bo, kapteni n tumu bikenimiwa walji bo, jalabiye n laan tuku bikenimi wayi walji bo, ille tiyi moyongu has diye, moyongu has diyena daa moyenga gonimia yowo moyenga gonimia, moyongu yufimi, sononum laa- ye, botin laa- ye yufimi, ni taa kam woliso kap balla daaye njirtiye, balla kam woliro njirtea, wote nadin numma daa <hesitation> tiyinumma daa kiciro ye walci, haa kadaa kammi leniyi gulca wolji bo, kuna ma tuku tinenimu wullimero, balnum laa tumu tinenumu bikenimina geyiwa addaa curom be wuyi kuna kam bal bikeyi daa gullimiaso, kam bal bikeyi gullimia kamma daa te, kuna tumu ma tinenimiwa kamma fandum bo, tumu bal laa- ye, kude bal bikene gullimia nduwu wayi, heyi balla ye adi kuden haa ku adi jowuro nglanani, cuno kudo balla toku bikenoyi, toku bikenoyia deyi, tokuro bikenoyi, hayi balla nizam tedeye. Yowo kuna ku, ngura di curon mini estat caseyiya balla mihimnga cidagu, Ñemena curon ku maa ndu tere yerne yerne, hando de milliyoro casaku, kamma ngaaso bikeyi. Nda ndaarande laare ma bal adi ku aa cittina bo, adi geyi kuna jowuro muhimro walji, angu muhimro walji sirea di nonu do, <hesitation> angu muhinna daa gullu sodu tiyi, tiyi, tiyi kici kam- be ngaason jedi adi geyi.